C'era na vota un fantàsima ca si scantava di lu scuru. Ogni sira s'ammucciava nta l'armadiu cu na cannila, tremannu comu na frunda. Un gattu ci facìa cumpagnìa, cuntànnuci stori pi calmàrilu. Un jornu, truvò na luci nta l'umbra: era lu so curaggiu! Di tannu nun appi chiù scantu di lu scuru.